भारत एक लोकतंत्र देश। वहा लोगों का राज और यहा भगवानों का देश। हम खुश नसीब जो हम भारत जैसे देश में पैदा हुए।